Nɗye wa bmya gi mie mi nyize rere nyi nbaba de nmama, bayan ba ma miga snu mi-miga la ze za hari mi ga la pke beata da hari ga mi la dna makata. Shawara nɗye ɓa gi mi ko kwa a ɓewa nɗye ɓa gi mi emi rayiwa ga bma mi snu nyi. ɓa gna mi lo yi wye dna zab kayna m, lo ɗye zabo kayna wye mi la mi shwaba ga m. ba gna mi. Ba gna mi snu ampani de mi ɓwayi de mi kalayi miga ɓwa ke mi doi kuma mi lo wyi yna m. ɓa zhi ɓa de zhi ga da mi ladna e pa pmi ba. Ma dna kuma nyi, vwdye ɓa da gi mi, mi lo wyiyna m, mi lo dye zabo yna wye wye dna mi lo mi haka mi snu ampani ge har mini mi re nyize ge shi dumi ɓe mari snu ɓe ma da ɓe mi ga gna ve mari snu ɓe yiebe nɗye he ga snu he azaman ɓa tugo ga latu. ama nɗye ha znuye gni azamango ɓaado demuwa ko kwa tunani dodo ado damuwa ko kwa tunani dodo ado ɓa har ezawa bwa gnumage. Shawura kuma ko kwa mi gna ɓwewu nɗye a wu mi har ga bmami snu emi rayiwa myi, e mi nyize rere nyi yi eɓe nɗye ma da-da cewa nbaba, nmama ɓa gna ɗye mi snu ɓe mari mi lo wyi yna m. mi lo, domi ya gbari yiɓedo yi snu nɗye he ga enyi ɗu shi he ga ɗye ɗye byake lo wo ɓawye lo ndye bida ga dna to abe hna nbaba ɓa wn mi, 1o ɗye za yna wye ewye dna he lom kkade he ɓa la gbagnu ɓe dna he ye’o dumi gbagnu gazo se bye do-do, to se fi e tunanio wo ga snu jnawnu, jnawnu ndye woga snu nyi, se ga de wo ɓwa de soki mi. he ga ɗye za ɗye go nɗye wo dna e se bye’o a dyi de wo ke a sni de wo yna. he ga dye dye gbagnu wa wo gbmiya. So, ɓeta mari ko kwa ngna shawura, ko kwa nnhna ɓewu nɗye nbaba gimi nyi, wa gna de nmama mi lo ssnu ɓe kasa m, mi nyiwye mi snu tnutnu. Ke ma ɓwato taɓwachi. Dumi ɓwato wo la he dna wyigbe, ɓwato, wo sa kuma he ga lo he la za yna he shnaba ge. ɓwato, wo la miwnu zhi ɓwari ge hari duya lo zhi ge, ama he ga snu tnutnu, he gadyi ke ezhi ɓwa latu har anigeria gaba ɗaya g iyi wa ynaɗyiɗyi.